د فبروی میاشت زما لپاره د ژمي او پسرلي ترمنځ د بدلون نښه ده. په ذهن کې می سپیني واورې، میاشت ده چې د مینې او نوي پیلونو یادونه راپورته کوي. نو پدی اساس د فبروری میاشت د امیدونو او نوي پیلونو میاشت د